اول حاجة هسألها للشخص ده هقوله يعرفني بنفسه بشكل كافي وتاني سؤال هسأله عن رأيه في قضية معينة تكون شاغلة الرأي العام في الوقت ده و أشوف هو طريقة تفكيره فيها ازاي و اياً كان برضه مفيش سؤالين بس ممكن يحددولي شخصية بني ادم